﻿अगर कहां का लग जाओ तो घाव की सफाई करवा कर सफाई करनी चाहिए टाइम टू टाइम सबसे ज्यादा। क्योंकि वह सब बैक्टीरिया पैदा होनी चाहिए मतलब गंदगी न रहनी चाहिए सफाई करता रहोगी हल्की-हल्की और सफाई करवा कांड भी थोड़ा और घूमने पानी दे लो या फिर डॉक्टर करे और थोड़ा सा डिटेल वगैरा जो भी दिया मुझे ट्राई करो थोड़ा को पढ़ लो नॉर्मल कपड़ा हो। जो हमको मुलायम कपड़े लेने चाहिए एंटीसेप्टिक को यूज करने चाहिए गंदगी फिर कैसे मक्खी वगैरा प्रॉब्लम करेगी चाहिए।